ମାନୀ ନ୍ଯୋଂତୁ କି ଆପକୋ ଚୋଟ୍ଟା ଵଲେ ବିତାଈ ଥିଯା ଗହରେ କୋଟୀ ଗୁପ୍ତୋ କ୍ଯାମେରାରେ ଧରା ପଡନତୀ କିମାରେ <hesitation> ରିକୋର୍ଡ ହୋଈ ଜାନତୀ ଜାବ ଇସରେ ଆପକୋ ଜୋଣା ନ ଥାଏ। <hesitation> ଏବଂଗ ପରେ ଆପକୋ ବିତାରେ କୌନ ମିଲେ। <hesitation> ଏଠୀ ଚୋଟ୍ଟା ଵଲେ ଗହରେ ବିତାଈ ଥିଯା ଗୋଟୀ <hesitation> ସିଚ୍ଵେଶନ ଵିସର ପତ୍ସରା ଜାଏଚୀ ଏବଂଗ ସହୀ ଟାମେରେ ହମେଂ କ୍ଯାମେରାର ରିକୋର୍ଡ ହୋଈ ଥାଓ। <hesitation> ହମେଂ ଵେ ତାଓ ସହୀ ବେକ୍ତିଦା ଆପକୋ ବିତରେ କୌନ ମିଲେ।